Ny karazagna akanjo a na <hesitation> fantako dia misy rôby a, misy <hesitation> short <hesitation> ambony ambany a, dia misy a zipo ambony ambany a, dia patalôgna misy amboniny. Dia rehefa <hesitation> mandeha mivoaka anao magnano bazary a dia magnano patalôgna, magnano <hesitation> body; rehefa mivavaka anao dia magnano rôby.